Omughaso ow'obuyisiwa omo kitsweka, obuthuku obunene kikathuwathikaya eri erikoma abalhemi bethu abangathuhanulhira eribyaho okwangulhakulhana ey'ekitsweka kyethu eri eri- eriyongeraku ibangwa bya ibanginathoka erilhethaho ebindu ebyanginathukulakulania ibyaleka nethu ithwahika oko lindi lidara kundi wuka obuthuku obunene mwamakoma abalhemi abathawithe abamuthiyisigha, ebyabakakolha kwenene n'abyo mukabya isimuliyisigha kundi n'ebyabangakolha tu n'abamuthiyisigha abathawithe obuyisiwa sibalikolha ebindu ebiri mw'amenge.